Kalu pang gena ngom pake hadoero bira, hadoro ake, ngan koi, ngan daso. kalo besi-besi ngom pake gena kallo ngom sinanga koi, sinanga nyao, gahi uge. angge ngom pake besi-besi